एबे सस फेरी हमार बहुत परकारक खैना सस हसइ । अ हसने कि हमार चिली सस, चिली ससा हमार बहुत परकारक खाना मा गहे सकबाहु इअ चौमिन ससवा फेरी गहसाहु । चौमिनवमा गहे सकबाहु हमरा । मम मा फेरी गहे सकसाहु हसे अ मम ससा कहु । हसे ओकर मम ससा हसइ, चौमिन ससा फेरी हसइ, चिल्ली सस, टोमेटो सस, हसे कोहणक ससा फेरी हसइ हमरा खैले । म्यावाक ससा फेरी बणहु खैले । हसे ओकर साथ मा हमरा स्याउक सस फेरी हसइ । हसे <hesitation> बनानाक सस फेरी हमरा बणहु देखले । हसे इअ कदेउन माइनुज माइनुज फेरी हलिय एक परकारक सस । हसे माइन्स सस फेरी कदेउन उ फेरी हलइ । माइनस सस, लिची सस समरा बणहु खैले । <noise> कदेउन इतुरे हमार सस ।